Fijo- fijo phiwichwana hena uwere ifura thana ethuji za thukari, kana fijo fighine ni munyu sana. Vamba furia ethu fujifunghire ire ire thukari, highire munyu hio kana mafura iathi kwivia mafura. Fichikonda mwiri kwa thababu mfiri hareghira mauaji mengi na ukwalolea vandu, vandu vengi vandelwaa mndwa reta luphaha. Nika- nifurahiya fijo fitelengwe <hesitation> chipsi chitokoro mafura woo na vene vikikorora maphura mndu ajengi sana naa- ninani ni fijo fighire matatizo ena miri ya vandu. Henachio fijo vya mbareyo nnephona phandu veipotigou iya fijo fighire mafura mnu, phithughire munyu sana na thukari naa hivo ndivo nifu- nifuvyalenda shida hena miri ya vandu kwa luphaha